Raha hoe filokana ara-pan- ara-panatanjahantena zany an, <hesitation> misy lafisarany de misy lafy rasiny mi satria, raha ohatra lafisarany hoe mandresy le raha alenao, le olona alenao de mampidi-bola aminao, fa raha ohatra hoe resy le olona le nalena de mety misy hoe <hesitation> ho loza ho an'olona le resy igny satria mety volabe nilokan'olona de mety hamono olona zareo afarany.